شوف، الآلات تجدر تنتج أشياء تشبه الفن، لكن الفن الحجيجي دائمًا يجي من جلب الإنسان، يعني الإبداع والمشاعر اللي نحسها في اللوحة، أو الأغنية، هذي ما تقدر الآلات تحس فيها، في النهاية، الفن يحتاج روح، والروح هذي لازم إنها تكون بشرية.